کینٛہہ کھٮ۪ن یِم عموٗمَن رٮ۪سٹرٛورَنٛٹَن منٛز سستہٕ چھِ آسان تِمَن منٛز روٹی، ٹھوٗل، اوٹمیل، توٚمُل، کیلہٕ، بین، سیب تہٕ پاستا۔